യാനേ മനുഅല് കാരനേ ഓദിസാവര ഹേഛ് ഇശ്ത പദുവേ। ഐതു ഗീരു ബുക, ഹന്ദ്സനേ, പേദല്സനേ യാനേ നിയന്ത്രന മല്പുദു। ഇന്ഛാദു അവു ഏന്കോന്ജി സ്വതന്ത്ര ബാവനനേ കോര്പുദു। തഗ്ഗു ബുക ഏരികേദ ഹേഛ് നിബൈസാവുന അനിസികേ ഏന്കു കോര്പുദു। ഛ്ഹലനേ മല്പുനഗ, അവു ഏന്കി സമയേദു, പരിജ്ഞന, ഓദിസാവുന ഇതേ ഇപുന്ദു। ഭുക, നമു ഏന്കി കേലസനേ, ത്രിപ്തി അദു നിര്വൈസായ പന്പുന അനുബവ ഇശ്തപുനു।